ٹیپ ماپ دا مقصد لمبائی، چوڑائی جا اوچائی دی صحیح ماپ لینا ہے۔ ٹیپ ماپ اک کومل پٹّا ہوندا ہے، جس تے ماپ <hesitation> سینٹی میٹر جا انچ دِکھائے ہندے ہن۔ ایہہ گھریلو نرمان اتے <hesitation> کلاکاری دے کمّا وچ ورتیا جاندا ہے۔ ورتوں تے ادھارن نرمان وچ پہلا کندا، کم یا فرنیچر دی لمبائی چوڑائی ماپݨ۔ دوجھا گھریلو کم وچ کپڑے ملاؤ جا اکّار دی سجاوٹ لئی۔ تیجھا کلا اتے ہاتھ کلاکاری وچ صحیح اکّار والی چیز ملاؤن لئی۔ خاص گُن کومل اتے چھوٹا ہون کرکے آسانی نال ورتیا جا سکدا ہے۔ صحیح ماپ دے کمّاں نوں سچجا اتے صحیح بنانا ہے۔